Kiau este tame kara ljiu ki kiyet ke es njeu ljiu dantju tame este nti nda como nda ntsi kua nti tame casi nue ru ljiu dantju este pues kiau de ru kuenta kuando lamang nue nda este pus nda naunt ramjie kiau nda lju taui ñkiue lajuts biu xchi y tauin bajau baing y ya lakiky ya latajau kunta asi mu gadu es a tauip taguemp kante ljius todo es taguemp y pus ya kuent ya tajuay y ya bu nuts y nau mang naung u lanaung y ru ljiu ndu primero <hesitation> este pues a kun ndua lai lajuet kiyat ma ntaky bi gua ñkijily ya mas ya kit ya este <hesitation> ta lai este daua bijiy ya laiau ji kakil y ya kajiuajan kun bu lai ljiu. Kakia nda nda nda asi nda pagas de algo para karis ya mjau asi ya mjua bau ya kakiy ya buka ya este kakjiat y luego lnu kara ljiu este ljiu kit kit asi primero pus este ntaky ñkijily nkjuande ya naañ ma lai asi ya muu bajau ya este pus aveces ma kataung unde laiky este njua ya este n n n kai ñkiue nkjuande karits arriba kuent kajuach kuent ñkiue karis ru ljiu ya mjau kuent nju auing biu ki nmiu pus ya kari algo xiñiets y ya kaxusp kane y bu kañjiuts y ya ru ndu nkjuande kiau taue nda kamiay kumu nda unos 20 asi <hesitation> minutos ya laits ya bijiy ya lape y ya ma lakiky talejep ramiu ya lapedp. Tuns kun ya meje talejep ru ramiu ya este talejep ru ramiu ru rañkiue ki nkiuang ya este tauat ltaun kara guiñchiy mje lkalp bi ne guiñchiy tsuat da xiljia nta tu ya tsasant ru nep btsueje y dnua ru es es es <hesitation> a y este y ya biu kuent tsaguants mjau ru ljiu y ya tons este ya tsuep con nkiutalung mje biu tguemp y tun ya lai tons ya le laiy ljus nda sarten tauien y lae kuent kanuye kantau taguel ljul ru ljiu ya kamiay ya lakijing tu ya kese lajuts biu xiljia tu ya ji kuent ya nda lanaung lanaunt kun mjie y ru ndu bijiy chja lanu y lanu nang bijiy chja ya mas akuedat nkjuande kantap guama lajuet asi ñkijily ñkijily ya naañp ya dajuajanat ndu mjau bae ru ljiu y casi ni nau lju naung lantaju kiy y ya es que mjau bae y este y luego. Lanu kara ljiu asi ñkijily njeu nkjuande asi mbaut mbaudat y bijiy xchja lajuet y ndu lajuet ñkijilat y ya despues kun ya banis ya ta asi ya lai dauadat mas bajau kun gua ñkijily ya pues.